Eey, hay huunde alaa ñaamgol tewu ngati tewu jeyaa ko e geɗe neɗɗo waawi ñaamde. Ɗum noon hirsude daaba ñaama tewu mun, hay huunde alaa hen. Ko joomiraaɗo hokki men ngalɗon baawal e fartaŋŋe.